Koa fa zah zen̈y tara mandeha <hesitation> hiditra ampiasan̈a an̈y, amin̈'ny fivorian̈a iditra ampiasan̈a an̈y, zah mivolana amindrô: ten̈a iala-tsin̈y ialan̈a tsin̈y amintsika jiàby fa <hesitation> maro raha mandalo tampoko tsy ampoizin-ten̈a, de tena nian̈a zen̈y zah nian̈y, de tena ialan̈a tsin̈y nisy fataràna hely oe.